Preferisu resté dezvìà fin a tard per ezempi si fazu üna sin-a cun i amis, a m'pias pa auseme prest perché a m'pias dörmi e al e trop dificil ausese prest